Ahosuo tuntum yɛ ahosuo bia sɛ wohu no wɔ baabiaa ɔkasa kyerɛ w'adwene. Yɛmfa no sɛ wɔɔkɔ baabi nee wahu sɛ nnipa bebree bɛhyɛ ntaadeɛ tuntum. Adea ɔbɛka akyerɛ wo first paa ne sɛ, nkanka wɔ yɛamammerɛ mu ne sɛ bɛɛyɛ ayie anaasɛ bɛɛdi yaw bi wɔ bɛ akomam. Bɛahwere adeɛ bia ɔsombo ma bɛ. Nti ɔsiane sɛ saa nneɛma wei nyinaa yɛ nyini bɛtooyɛ no nti. Berɛ biaa wobɛhu sɛ nnipa bi hyɛ tuntum firi ne soro kɔsi ne fam no asɛm baako pɛ ne ɔka kyerɛ wo. Sɛɛ ɔɔdi yaw anaasɛ ɔwɔ ayie mu anaasɛ ɔwɔ bi mu a, haw no ama n'ani gyeeɛ nyinaa kɔ fam. Firi sɛ tuntum yɛ ahosuo bia ani nhyerɛn. Nti ɔba saa na ne nnipa no de ɔɔkyerɛ sɛ ne kra wɔ fam anaasɛ ne kra aboto.